Tɨ́xhɨ neé dɨvɨ iō né kakui ia né īó kainuu iō uni nuu ñɨ nēī dɨxɨ neinaꞌnú vi tɨ́xhɨ nī kuetsɨ ne nakaꞌan ña tɨxɨ tína vi tɨchɨ ñoꞌo vi tí gan ne iō īá vi káda né dɨvɨ diꞌna kadi ngo ntuꞌxaꞌa ñɨ́ ne káda dɨvɨ kunūu í kunū chɨ tɨ́xhɨ xōꞌ c e kāda iká nudɨvɨ tɨ ɨchíꞌi ngo in tɨxɨ ñōꞌ chɨ ne káda kai ngo kada dé kaingó né tɨɨ tsɨ ngaꞌntūgar ña kumida tí ña ñū kai ña kúmidá go ne peti kāda dɨvɨ ntɨꞌɨkui ée ngo i jan ne aane dɨ ntios kui kuáa ne iō stúku ne dɨvɨ chi kaisɨkún no ñáꞌa dama nko kūmi dá ngo ti dɨvɨ i kāta ntíi dɨvɨ thi tɨxhɨ xá kātá ntíi per tí dɨɨɨvɨ ntɨꞌɨxāꞌa ñɨ ne ñuꞌu né kākada kañee di ú ntɨɨ́ xáꞌa i ne ntɨxaꞌa kui ne oo ntɨɨxaꞌa kuēꞌe peti te ntɨxꞌa kuiī ne ñꞌu né ntɨx kuiné ka sun ñu n ñaꞌmi n nuu ni ñáꞌmi dɨvɨ aju vi n nuu ni dɨvɨ ɨn taꞌvi i dɨvɨ̄ tɨnɨɨkɨmi vi kasuun ñu ne tuku i adɨvi nī káda kunū dí liꞌntii ñɨɨ vi veti ña ká suun ñu trána ñuꞌ né mii chi āꞌakacé ú tí dɨvɨ tuku ini ngagetú tuku ini nga iō saborcine tsí já dɨ kākañé u tɨchɨ tsí kaꞌñu i dɨvɨ iō tɨchɨ naꞌnu tɨchɨ́ naꞌnu jan ne ñuꞌ neꞌá ma né kani ō káji n dɨvɨ nákaꞌan ñadɨvɨ tadi n niꞌi ntkoꞌo kueñɨ ci ña té niꞌi dɨvɨ nakaꞌan ña nēī ndɨvɨ licuadora ján ñuꞌ ní ña kade chiuun ñu ci gá ñuꞌ ne kóꞌo kueñɨ kade chiuun ñú doko kadiu. Kádi dúko ne kada dɨvɨ kajikaí ne kuestí ce dɨkuntéꞌni ne tudúko ntathi dɨvɨ tadii tɨchɨ́ cha kada dɨko nakúꞌ chi itá ne tukáji tune oo tē nenekai tú ni ita ita ñúꞌu itá ñūꞌu ne dɨvɨ kachiꞌín tuchincii dá ɨaa naée túdɨɨ kaꞌa kuidu ka ndɨvɨ ñīní ñee ne ntɨ iꞌa ñuú jáꞌa ne kuēꞌé dɨ ka chene ntɨ porkē ñuú ne ntɨ ni ñaꞌa tuvi kāꞌan ch o i kaji ña ntɨ̄ɨí vāꞌa iꞌa ne nañée ne ni ka naéee nɨ tɨ̄xchɨ́ vi ntuchi vithi ja naée no ña ñaꞌa ñēꞌene ntɨ ūve ñuve neé nagéꞌne ntó́ ña dɨ.